Ko senni fuccu e babba e ɗun sedi. Fuccu kan buri maunugo, babba kan buri fanɗugo. Fuccu sikanwa, babba wullanga. E ɗun sendi haa hande e doggudu, fuccu buri doggudu, babba fotayi fuccu doggugo. E nder ettugo, fuccu waɗai ko nyaɗirte, ko jurorte, babba du waɗa wakkuna ko ettire e ko teddi, ko gollinirte. ɗeɗe kulle hono banduka woni sendi fuccu e babba.